Pi curari lu raffridduri e la nfluenza servunu prima di tuttu riposu e stari luntani di l’autri pirsuni. Comu midicinali servunu chiddi pi calari la frevi e contru li nfiammazioni. È mpurtanti biviri assai, manciari sanu e siddu è nicissario chiamari ‘n dutturi.